A sannu bujiu a bəg rig whəd a sanu daun bəg yi yi dub yakim dab mang yi rig namah nam bəg mah nam hoh yakim bəi rig baura yakim sid tan tri beu huni fah nai ri beh mah khad rig yí mah rig yah na jai huuni yi yeg huun <hesitation> bubah a yi rig swabah yai bai kah mah sid nah yai a sannu hah rig fad bəri pena koh sara a yi rig ya ben huni a pəgya bubah a yi rig yag huuni yi yah nah jiri bubah amah nannan a yi mah zəm yī hoo rig bəi swaghi swag daun jai bəg mah jang nah jai tri daun ashe nəng huun rig fad nah jai tri daun ashe nəng huun rig fed buh dubu driziun koh a ya hun nang <hesitation> buba adur maí abəg whar ayau ben mah fad nah dubu dub daun ashe a huun ashita bubəg bubəg mannah nhoo bəi swag bəg mah hoo bəi swag rig yi rig sah nah busau bəg wah ri daun ashe mare swoh kwoh daun ashe mere sannu kwoh wah vən bəg mah huwhad nah shaa yi rig kuh yi yi bəi ri yi yag yi yag huun buh bujiu ba hubba sid yai trí kuh zəm a yi rig jie mang deh wuruh mang meh jirikaimang rig luhb dri daun amani she amah zəu rewuru mjii aman rig dri wuh lub rig bai ri kuh mah daun ashe kuh yi kuh dwabah na yiribinu. Yi yag huun bubah a warwar bah abəg rig jii retenhah hah yi mah yah huun rig bubəg kanturug bubag abaru buh bah shee yi hoo bəi kon nmah hoo bəi kwan rig nrig sah nah buh bəg wah ri yi mah zəun nah re wuru yapər avod-vod mah sidri ndag yapər a vod-vod she nuuhd kanturu yai nwah bəg jen mah zəun nah rewuru nza a yi rig fəd suri yi rig jaad na swari nzəg fub a piri mang h a fub fub nfúb bai ri ŋad mgha aghkuri mjii bəg wah ri mkah namah hang <hesitation> aməni yi mah zəun nah rewuruh yi kəid njii mah kah nah yiribinu nəni yi mah zəu rewuru yi rig nən nahyiri binu mrig jie re kuh zəm kah re jiri aməni keh rewuruh mang dəin ndangha mah-mah zah təu swammang yi rig fəid zah təun bəg yiribinu nəm ake yau wah vi bəg shiujai nwah re kah manah yiribinu rewuru yi rig nənah nah wah ke re wuruh njie ne mah nah swəri yi rig nən nah wah keh n rig jie re a bai a kub mah rig gbah tri asannu swammang rig fad driswana a sannu təri jiri bujiu yi a yi rig jie.